أفضل يكون ويا الأصدقاء الربع لأنه هاي يعني أتونس وياهم فعاليات غيرعن الشريك يعني ما يكون ايه ممتع نفس الربع واي يكون أكثر من شخص لا عشان ما اتملل وكل واحد له شي أفكاره ايه بيكون شي ممتع